Muq ideaalnõ sünnüpäiv um väikene lihtsä sünnüpäiv uma perregaq, või-ollaq ka sugulaisi veidükese. Istumiq kotoh lavva ümbre ja ajamiq juttu ja söömiq, joomiq ja, sääne uma kodonõ väiku, armsa sünnüpäiv.